Chile cuisine haute chu he mix anya, combination of he Spanish tele, German, Italian, French haute mix ti nanya. Ay un variety sa chuan seafood tia nya, vox bon sa beef ti tia nya. Ay fruits ten manga, vegetables ten manga, stew ten manga. Hey chilean, chit chilean haute favorite dis te chu popular dis te chu pastel de cholo ti nanya. Sopa y pilas ti nanya, curanto ti nanya, humitas te, mute con jesilos te nya. Cazuela ti te, machalas te ti tia nya, le porotos grandos ti tia nya. Ni te hiti rang rang nya, chilean fuzan empada lukoma ti tia nya. Adang teponi, tang lemeni.